A dirìu turna Cristoforo Colombo, ël grand, ël gros viagiatur dël milacuatsent e giü da li, al e ün'inspirasiun, a m'ispirerìa perché a m'piazarìa fe lon ch'al a fait chiel perché fe nuove scoperte s'la tera